Uhm uhm! Laha aminakahy manokana aloha, tsy mahay biby mihina volotsanga zao aho, laha hataony foto-tsakafo io. Sady koa tsy haiko ty fiatraikin'ny hany io amy ty fomba fiainany. Zay! sarosarotry avao moa zany ny mavandy.